Buran mi yona ko mi yiɗi yoonogu mi volda be maako da mi lena batakeji. Yendego to ne-netwok waala bo, ta leni batakeji ɗo wallahi, no a leni mo laarata har lewru amma to yooni godɗo may hoosan on volda a yecca mo ko a yiɗi pat amma to a leni bata-batakeji ɗo gaskiya damuwa on wallahi dikka a on volda be godɗo.